Ne mwina kundu kufywelu miyenda ni sabuni ya chipande iyahusu ngana fuli miyendani nkanzia chichiii linge zi zitafyei sile nkhani zino ziyafita khani sandi sabuni ya uso njiku mwidishi injiki myanda ina fita nkhani njiku muum mnazi mumu taye kwazni ngati daika ngape vi ngana mala kwiika vivyo kanzu kufuli mienda intiswe winchi ilisha kwiisha ngana eka chimiya nditi seyi suuzi njanika ngayuma impangemwi impang mwiideke ngana pangu mwideke nanju kufula zizii iyi zino ziyafita ngaya ziyaku viyalo pwii nanju kufula ngana fula na fula njanikaa ngananika ngazyuma nazi kumwi bengi nazio kwele biilia kweinsha ngana ziku mwibeili lia nkiwsha ne mwikaza navivyo kwensha umapasi